אָנָא קִנְפַצֵל יִקּוּן עַנְדִי זַר לְאִיקּוּף הַזְזְמַן, עַלַאש? חִית הַכֵּה קִנְדַּר נִתְחַכַּם פִי הַלַּחַצַאת הַחַאלִיָּה בְּכֻּל תַּפְסִילְהוּם, נִרַאג'ְע קַרָארַאת יִפִידוּ, נִסְתַמְתַע בַּלַּחַצַאת זְווִינִין לְווַקְת אַטְוַّل וְלָא נִצְלַח שִי אֻחְטָאוֹת קְבַל מַא יִדִירוּ שִי תַּאְתִיר כְּבִיר, הַרְגּוּעַ בַּזְזְמַן וְלָקִין זְווִין קִיְדַר יִבְדֵּל הַמֻּסְתַקְבַּל, וְלָקִין אִיקּוּף הַזְזְמַן קִיְעַטִי קֻוַה נִעִיש הַלַּחַצָה הַחַאלִיָּה בְּאַפְדַּל שְכּוּל בְּלָא מַא נִגְיֶיר הַנְּדְּרַה הָאַח.